ʻae, he makahiki haliʻa aloha nō kēia noʻu. ʻoia ka makahiki mua a māua ʻo kaʻu wahine i launa ai, ʻoia kaʻu wahine kēia manawa. akā i ia manawa ʻānō, mau nō māua he mau keiki. akā ʻoia ka makahiki mua a māua i launa ai. a ʻumi makahiki kēia manawa aneane ʻumi makahiki ka male ʻana.